<hesitation> أكيد الطعام المفظل إللي أحبه الرز، أول حاجة نحمر الرز مع الدجاجات ونظيف إللي عليه البهارات، <hesitation> ونخليه نشربه بالمرجة أوالنكهة إللي نعمل بيها، <hesitation> ونظيف عليهن مية ونتركه على الأجل ربع- <hesitation> خمسة وأربعين دجيجة لما ينظج، <hesitation> بعد ما ينظج خلاص نطفي عنه ونكون مهدي عليه النار، نطفي عنه <hesitation> نستناه <hesitation> يبرد شوي ونجدمه.